يا صحبي لو كانت عندي القدرة على الطيران أو الإختفاء، كنت أتمنى الطيران الطيران يجعلك تحلق في السماء عاليا ترى ما لا يراه غيرك، تستمتع بجميع المناظر الطبيعية، وتهرب بعيد <hesitation> بعيدا عن الحروب وعن الدمار وكل تلك لأشياء.